Dant brush ka uddeshy hai daton ko saf karbo aur swastha rakhna hot h. Isee daton par lgakar halke dbav se ghumane par daton par jma hua bhojan labh aur bacteria saf ho jato h aise moh ki safai hot ha badbu moh te na avat haur daton ma sad rahya masudon Ki bimari Jaisi samasyaon se bacha javto ha. Dant brush ka niyamit upyog danto aur masudon ki sehat banaye rakhne mein mahatvpurn bhumika nibhavto h.